אווענס זענען דא אנצוהייצן. ווען מ'וויל אנהייצן עסן, מ'נעמט די עסן און מ'לייגט עס אריין אין א אויוון און די אויוון, מ'קען עס אנשטעלן אויף וועלכע טעמפעראטור מ'וויל ס'זאל ארבעטן און נאכדעם הייצט זיך עס אן, לייגסט אריין די עסן ווערט די עסן אנגעהייצט אדער אפגעקאכט.